<hesitation> Biby folo <hesitation> fantako alongany an: visika, de lalitra, de angidigna, akeo koà valala, de andradàka, vaolavo an, a piso an, kivà, de aomby, de trozogna.